Esie ebisthday yanje shindu shokhwanga mushitere lazima okina heshima vevuri nivariwe olakhwira iwenye lakini kama esieomwene empetsanga nivukule avundu whokhurira mwiro namaposhete kanje mushiro lakini mushitera popani muma navawendaye vanje olaateshima kakhalache ekeka keki yokhuranga sichira esie ebirthday yanje engulanga tsikeki tsivirikeki yokhuranya sasa avundu ivereo khuventsanga khuvukulee avuntu special khukhalaka navevuri mwishitere alafu mushiro niyakhola sasa avandu ivereo khuventsanga khuvukhule e ovuntu special khuwkulee khutsie khwkhole namabeshte kanje khupakho esherehe kidogo. Neee tsi drink tsiverewo khuvenza khukurirakho vundu funyinji tsaa sasa mushiru milia nimwakhola mwebirthday nikhakhamwa yingo navevuli nikhutsa mushiro saa moja nikhutsia avundu wakhuvukule yao khukhala khowo vaasi nee, mukhana wanje chiwo yetse nekhukhalaka ekeki ninaye sasa. Sichira vevuli venavo khumalane ompetsanga nikanjire omuntu wekameru lazima khulopukho tsipicha wenao aya mubante kanje kopekho tsipicha khakasi kave nibidii khukhula e- birthday kama yanava nekhorire ino sasa muntu wecamera niyakhetsa tsimbo tsivereo khulava khulemranga nikhuserekea dj yesi witsire alakholaa makhuva kakee yao eeeh mizinga chitsiriro yao kamaa sapaa khupee esherehe mpaka khukonee awenao sasa birthday ilia valana vanje valala vakho neshindu mpaka vonderirakhu tsizawadi mukhana wanje sanyala khundakha ario taa mpaka yetsekhu neshindu shamaana khesie eyiye embee namaani kukhumu khunee vuyanzi khusia miaka kama chanuste mubirthday siivenzangu raisi taa mpaka khupekho esherehe kidogo khushinekho dj akhulekhu makhuva kupekho tsipicha nomba shinu khukhalechakho misinga komachitanu khusapaa khuvekhutingichire kidogo ata notsia khukhalaka ekeki yenee. Olaraa olaurira, vulayi vwene, eeh, sasa vano vavetsa vetsirekho netsisawadi kata tsokhwombakha khasiesi netsie yavo empe na amani kokhuyirakho eshundu, lakini nivandakha vario siesi netsia yavo ndatsa tsa khungwa malalwa, sasa mukhana avetsia witsire khwakhashinalo kidogo, nee, dj alio, nikhusakhakhalaka ekeki, eee, musinga kuvetsanga yao khufungule, khutuwe khumatakho khuli paaap. nikhwakhatuwa khumatakho paasi, tsikilasi tsivere yao kila muntu yanza khutukha nagwa nagwanagwa, naurira vulayi, khushina mpaka mutsuri saa mbiri, vantu vanzakhukalukhana sa mbiri asipuhi mvatsia iwavu, vaasi khuru khuva khumarike abirthday.